هو يعني باش نتحكم في الالات ولا في الحيوانات راه الحيوانات يعني ما ولاش كيعيش كيف الوقت هذا كيما قالت انك تتحكم في الالات ديالك وفيك حبة وتقوم لك والاعمال تحب الحيوان يعني ينور مع الحاجة العادية اللي ما يحبه اما الالاف في الوقت اللي رانا فيه تهمك بزاف وتعاونك بزاف في حياتك